تقريبا من ستة لسبع مرات، <hesitation> وهذا الشيء على حسب إنشغالي في العمل، لو كنت جدا جدا مشغولة ومضغوطة، وعلي مهام لازم أقوم بيها، ما أقدر أتفقد الهاتف أكثر من مرتين خلال اليوم، لكن لو كنت في فترة العطلة وما عندي اه شغل فاتفقده من سبعة لثمان مرات.